I stecchetti frugadenti servan pe quande t'arresta un tocchetto de mangiâ fra i denti. Se un o l'à i denti larghi, l'é façile che gh'arreste quarcösa, mascime de carne, che gh'à i filamenti; se en molto streiti no servan à ninte, perché no arrivan donde devan.